إحدى لحظات حياتي اللي شعرت فيها بالقوة كانت عند طردي من العمل، في هديك اللحظة كان عندي خوف من المستقبل والمصاريف، لكن قررت إني أواجه وأكمل في الطريق، و <hesitation> أطور مهاراتي لما فعلت ذلك، شعرت بقوة كبيرة لأنني تخطيت حاجز الخوف وتعلمت إنه بالإرادة والعزيمة ممكن أتجاوز أي شيء.